Kata ti untaj riñan hia'aj ba chuhua chiñánj únj, ba ka'i riñan hia'aj abi si 'hiaj ninanj nej min si abi nej chuhua ko'o ko'o a'bi hia'aj ataj nej, ni ba taaj ngwii ni utin' nej mam chuhua basu sani hia'aj min uruj nej rininj nej riñan ñaan, ni ri'hia ni uruj nukuan'an nej nga hia'aj ni ri'hia nukwe nga a'bi nej chuhua koo, taninj nej toj chín' nnee riñanj kwenta kanej ni ara nej toj chín ñan riñan kwenta ka nnej kwenta chiñan' tuku'naj chaj ni ba taaj nej si min hia'aj nako ataj nej, titín nej man riñan chio ni síj ni a'bi nej maan nga bé ke nga natsij a'abi nej man, ni si min 'hiaj rongo ataj nej utin' nej man utin' utin' ché nej man ni utin' nej nga kwej kin, ni anin nej 'ngo chuj na'bi hiu riñanj bé ta min ba'ninj riñan hia'aj níin cha únj, chuhua chiñán únj nan ba ka'i riñan 'hia'aj 'hiaj nej kan', sani bé ta min hia'aj níin nej hia'aj 'hiaj chukwi 'ngo ngwii chana níin si bé maan únj nun níin únj si itaj hia'aj 'hiaj únj, abi únj nej sí stoo nan bé ñan abi xa' únj chej che' 'hiaj únj, sani chuhua chiñán nan nitaj si 'hiaj únj taj.